افضل ان أنا أعيش ف في القلعة لان قمة الجبل ممكن تكون برد اوي و أنا مبستحملش البرودة و بخاف من المرتفعات ف بالنسبالي إن أنا أعيش ف في قلعة تكون اثرية او حاجة قديمة كده بالنسبالي هتكون احسن من أن أنا أعيش في حاجة عالية